كاين بزاف الحيوانات لصح غريبه في الولايات المتحدة الامريكية، الحيوان لول للقيته غريب هو السنجاب، <hesitation> يجري ما بين الشجور، ماشي موالف احنا في دزاير معندناش، تانيك تلقيت مع حيوان بزاف كيما القنفد بصح مشي قنفد عندو بزاف الشوك في ظهرو، منعرفش إسمو هو حيوان بزاف غريب، دايما في ولايات المتحدة الامريكية إيه في الغابات.